Ja quintꞌiaya canjaaⁿꞌ jooyoꞌ quileitjomyoꞌ ꞌnaⁿ na nlcwaꞌyoꞌ ꞌoochonay joonaꞌ naquiiꞌ yuu na cwicꞌeeⁿyoꞌ naquiiꞌ tseityuaa na jooyoꞌ cwicꞌeeⁿyoꞌ jooyoꞌ ncwaaⁿ na nanquie na cachjoo nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na jaañꞌoom ñecwii caxjaaⁿꞌ juunaꞌ oo nanquie na matꞌmaⁿti nleitjomndyeyoꞌ ncꞌiaayoꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ ꞌooñꞌomnaꞌ juunaꞌ ncoꞌ mati chaꞌxjeⁿ na canjaaⁿꞌ na jndyuu ntqueⁿꞌ jooyoꞌ quiluiꞌyoꞌ cweꞌ tomti quia natsjom quilꞌueeyoꞌ ꞌnaⁿ na nlcwaꞌyoꞌ jooyoꞌ jeeⁿ quiluiꞌtiyoꞌ manda̱ natsjom ee naxuee jooyoꞌ nquiaayoꞌ na nluiꞌyoꞌ joꞌ chii jooyoꞌ nchaaꞌ na jaawijaaⁿ nntyeꞌ na nlajndo̱yoꞌ ꞌnaⁿ xeⁿ na yuu na wantyjeeꞌ cwii tsꞌoom jooyoꞌ ꞌoowayoꞌ nntyjeyoꞌ tscooꞌnaꞌ ndoꞌ ꞌoochona joonaꞌ na nlawena na nlcwaꞌna naquiiꞌ wꞌaana mati xeⁿ na waa yuu na ñjom ntjaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ nntyeꞌ na nncꞌoochoyoꞌ chaꞌtso nnom ꞌnaⁿ na jooyoꞌ caꞌnaⁿ nquiuyoꞌ na ꞌoochoyoꞌ naquiiꞌ wꞌaayoꞌ yuu na cwicꞌeeⁿyoꞌ joꞌ chii jaa machaꞌxjeⁿ na quintꞌiaaya na quilꞌa quiooꞌ chaꞌxjeⁿ na canjaaⁿꞌ na jooyoꞌ quilꞌayoꞌ tsꞌiaaⁿ na tjomꞌ maluaaꞌ macaⁿnaꞌ na jaa nlꞌaaya tsꞌiaaⁿ na tjomꞌ chaꞌ joꞌ na nnda̱a̱ nncjiꞌyanaꞌ tsꞌiaaⁿ na jaa nlꞌaaya ee jooyoꞌ chaꞌtso xjeⁿ cwilꞌayoꞌ tsꞌiaaⁿ na tjomꞌ.